Сифр, ним, як, якним, ду, дуним, се, сеним, чаҳор, чаҳорним, панҷ, панҷним, шаш, шашним, ҳафт, ҳафтним, ҳашт, ҳаштним, нӯҳ, нӯҳним, даҳ даҳуним,